Ny fomba fanaovana endin'atody: maka ny lovia somary jobojobo ireny de vakiana ao ilay atody avy eo kapohina amin'ny sotrorovitra mba hikambana ny tamenany sy tapotsiny, avy eo mamana menaka amin'ny lapoaly ary arotsaka ilay atody efa voakapoka iny avy eo ary asiana sira de avadika ilay izy d masaka.